که چیري د واده لپاره بودیجه جوړه سي نو بیا مصارف هم څه ناڅه کنترول کیدای سي. د واده لپاره بودیجه پر درو برخو ویشل کیدای سي، اول ډوډۍ، دوهم د میرمن لپاره سره زر، او دریم د کور یا هم د خوني اماده کول. زر او د کور اماده کول خو د واده د مراسمو څخه مخکې تر سره کیږي، خو ډوډۍ هغه څه دي چې ډېر وخت مشکلات جوړي او پلان کول یې څه وخت سخت وي ځکه ځیني نه راغوښتل سوي میلمانه راسي ډوډۍ کمه سي.